Se se parla do mondo comme o pianeta o problema ciù grande o l'é sens'atro o riscaldamento do climma, se d'invece parlemmo de quæ o porrieiva ëse o problema ch'o l'interessa principalmente o mòddo de vive de l'òmmo in sciâ in sciâ tæra quelle en l'inquinamento e e guære. Questi en problemi davei gròsci.